Am tee aike iko mani togo kuine iko lopinasai logai papa, mama aike mani tontogogiguine an-apa kuguina. Sinto egu nagainogo taa lee tee mau mani tokasigai nunnungui eguogo komuniti aike apagorogo tese mau morilo minno toi tantagumoim, minmo toi mau morilo tantagumoim. Tee aike liga mani tokasi sinto toi an apakakogim, pirai apakagauogo toi minmo tege tantagumoim nunnum ee nko kolo liga porogai toi minmo mau moliro pirai eerogim komuniti ege toe aike iko onoguinogu minmo mau moliro pirai, ee e rogim pirai eerogim, pirai erogimo iko nkoliga porokenegai oi minmo pirai erogimo iko nkoliga porokenegai toi minmo pirai eerogim. Pirai erogino toi nagai mureugu mummurumoi iko nko liga poro gaine toi tege sinto sisiramum ego liga mama gai tee lougai ikogere komuniti toi tageremuturuge tege mumia louganmo, tege mumia kaika melagu tetepam tee tate melagu apasi aike sinto toutou a apaike tee apasi aike sinto tou apaiom tesu loi mani tuntumorogu toi run tum. Tago nomoge ee laiga itamino mani uru-uru morogu toi tuntum tee mokinasi tounoke airamorogu sinto tuntum tee muu turuge toi parokammo roi tee ee aikemegupa ee toipam apangu teso toutou apake tego toutou loipem toutou loipemmo iroui ee nagupemmo lugonim. Loi toutou nokaike nagu pimo lugolugo nii, lopate kaikai, kaikai ogo lopate melagu toi kaikai noim. Kaikai nagu ogo toutou noke on-onogem. Loi ogo toutou nannagupei lo sipaka enino ogo loi touno toinagupei, lopa tege kaikai melagu toi kaonom nagaimo ogo tee muturu ge mumia toi palokammo toi sinto tetepam. Taa aike noke village oo kuge aike noke kuago apagorogu ogo tata toitega upuro koguruio mani kogogai, kogogaro nagaimo aku opaiururo tata toi tege mani uru-uru toi mani runrugotai toi tege muu turuge mani munnum tego waka tee lougai toi an-apakagogim. Tee waka nim turuge toi lougou an-apakogimo tee iko okege on-ogoine tee muturuge louge mani tuntungu, mani tokasigai tuntungui, pitu tou noke nko lopa sinto tuntungui aike kilogupa tou noke nko an-apakengui, eego kopiro loi kene unge un-uruguine, aike melagu an-apakenguine muu turuge palo koinnammo tatateranguine. Tate an-apakaguine sinto muu turuge paiokoinammo tata telam apasi petegua noge aike kilogupa apaku nomakuge loipuro paigu loi kupetu tee hausik piotopareiogo amm taa moni tounoke. Moni ousa logaro toi piotopai, loi ouga rogaro toi sinto punpai iko moni rorusoigai touno nokaikoe rogamorogo. Aike moni tounoke ikose sipaka etamo loikene kunkupe tanmoi iko touno poru nkagai toi tetepam, toinagai tesere munira upiro tese sinto kososai, kosogaro-kosogaro esu toi mani uru urui nagai toi apam tee moni mokopira. Esu ouga toi rogaro mokopai iko moni touno kegai iko osuine tegere laioma tuasi mani unse tuntunguinogu. Okammiko aike muturu eg toi eege mumia muturuse toi tatateram parokoinanno muturuge kaikai tete ranmo uru urui egu tee nokeie ra runrugetaguine egu tee nokekie touno no kaike runrugetamoi ee nokeki umosai aike touno nokaike toi rusetai. Egu ege nokene egu tee toi rugetaro eu mintai, mintaro toi esu kauratopai, kautotoparo toi apai oo tamara taa taa muagu ta. Kotom mne go lopa tee iko patagosi.